<noise> Amin'ny ankapobeny zagny, ilaigna ny <hesitation> fandanjalanjagna ny fampiasagna ny teknolojia mba hafantaragna hoe hatraiza ny fahaizagna <hesitation> mandanjalanja eo amin'ny fiaignana andavanandro zany hoe zegny tsara ny ma- miaigny ao anatin'ny tontolo tsy de miankin-dôha amin'ny teknolojia, zany hoe amin'ny telefaony zany fa ndraindray mbô miaigny tsotra hoe karaha olo jiaby hoe ts- tsisy telefaona any ambanivohitra fa, fa ilaina ndraiky ny teknolojia amin'ny lafiny raiky fa ny fandanjalanjagna azy no tegna zava-dehibe afahagna hoe <hesitation> ma- mahi- mandraha be ny saina. Fa izy hoe <hesitation> teknolojia zegny tsy tokony atao hoe andeha hibaiko fa antegna no mibaiko anazy.